أعتقد إنى أفضل يكون عندى القدرة على قراءة العقول، إنه لو قدرت إنك تقرا عقل اللى قدامك وتفهم وايش يفكر، انت نتركته خلاص دريت ايش هى الخطوة الجاية تبعوا، ايش راح يكون تفكيره ايش راح يختار، لو إنه عدوك ايش راح يسوى معك انت هاك تم تركت هاى الشخص.